मी समज माज्या भुर्ग्यांग गाडी शिकैतलाय जल्यार पैली मी तेंका सगळे गाड्येचे पार्ट्स बद्दल शिकैतलाय आनी पाठ करून घेतलाय तेंचे कडसुन। पैली ब्रेक चा सांगतलाय, मागेर लाइटिन चा सांगतलाय। ऑटोसार्ट ताय ब सांगतलाय सगळ्या सांगतलाय पण रोने का नाही।